اتي مالك يا اختي اتغيرتي علي شديد واتقلبنتي فيني قلبانة شديدة كل ما اقول اني خلاص بقيت فاهمكي وعارفاكي طوال بيتفاجيني بيتصرف جديد اول مرة اشوفه وانا بقيت ما فاهمه اتي مالك ولا مشكلتك شنو كل يوم بتتلوني علي كيفك زي الحرباية ام روح